Maro roahye, ñy raha ilà ñy fitaova elekitorôniky, manahakan'ôridinater'eo, ilànteña ampiasà añe, ñy, elekitorômenazera, ñy masina lavé fanasàn-tsike, tsa raha ela ñ'asa amine, tsy malao, la vita.